मांस खाने नि खानों दोनों अलग अलग चीजा च। घना सारा केव मांस खा बो सही च या नि छाया की मन लो नरा एके पश्क में च नरा मानक शाकाहारी रेवे च तो व क मानव यो च की कोई भी जानवर ए मर के अपनी पेट भरवी सही नि करेवा च। भी घना मांसाहारी लोग च उनके। हिसाब से मांस खाने ताकत आवे च ओर आशय की चीजा से। बॉडी बने च लेकिन डॉक्टर भी ये माने च की ज्यादा मांस खाना से बीमारी हो जावे च अब ये दो तरीका के लोग च जो खावे ओर न भी खावे तो कहना मुश्किल हे कि नैतिक च या अनैतिक।